Fomban-drô boka danemarka ndraiky zen̈y. Koa fa avy ny tao-baovao àby in̈y: irô in̈y manonga an̈abo sezy, avô rô misôty bôka an̈y am-zay kopla amin'in̈y àby in̈y. De arakaraka in̈y zen̈y, ahafahan̈a hoe karàkaràha zao fiainan̈a ten̈a. Mba tsy isisiany raha ratsy am-taon̈o vaovao àby in̈y.